انا تعلمت <hesitation> نعوم وقت اللي كان عمري سبعة سنين، مشينا في صيف للبحر وتعلمت نعوم، <hesitation> بقيت <hesitation> تقريبا الصيف كامل يمكون خمسة عشر يوم اربعة عشر يوم مشينا فيهم للبحر وتعلمت فيهم باش نعوم بالقدا، وتعلمت نسوق البسكلات وعمري سبع سنين، <hesitation> وقتها بقيت <hesitation> سبع اأيام ولا ثماني أيام تعلمت.